Sabong tii nitu papake ne tou terlebe sa sia senanado ma payang ma wurei linue tano ja musti make sabong mele leka suwayang neca male a kuman wa ya u. waya umpiding kinanan musti woasam pake sabon nu sadei pakean sabong u dana wi tumpiding tii dei ma dei teitu kan wi tunawang sa dem pakeang sabong dei kando wa lako waya u didem kapa uwuring terlebe unu u terlebe udana wi tunawak wuluet nitu musti yondol make sabong jadi wean tou tou wanta yaai sabong tii pemandungan tantu ne tou.